Alohan'ny hanambadianao olo araiky zagny, tsara fantarina hoe karakory toetrany, karakory fomba fiaignany, karakory fianakavianananjy. Izany hoe tegna mila halalignina tsara mihitsy zagny mombamombananjy jiaby mba hahafahana hoe mandray fanapahan-kevitra hanambady olo raiky.